Gne mahakasiky gne manjanaky planeta hafa ty koa, raha gn'evitriko aminazy zany da sy tokony hizanahany zany satria lasa mizaly avao koa zany gne raha miaigny any amign'igny planeta igny fa tokony samy manzanaky gn'anazy zany, zay gn'eritreritriko aminazy.